karazagna dinôzôro dinôzôro zagny Zao tsy de mahay lôtra zahay fa mi tegna aiko zao tiranozor ,misy dinosaure, misy apoz patôzôro, avy keo fa ny ahaizagnay misy dinôzôro madaga majungarinsis zay tsy aiko taolagna dinôzôro mbola hita aminay eto Madagasikara teto agnaty musé aminay aty